بیور یا بیو ډېر ځیرک ځناور دی. هغه خپل بندونه په لرګیو، خټو او کوچنیو ډبرو جوړوي. بیو لومړی یوه مناسبه سیمه انتخابوي. بیا ونې او خاښونه پرې کوي او هغه په اوبو کې را کشوي. بلاخره لرګي او خټې سره ګډوي او د اوبو په منځ کې یو دېوال جوړوي. دا بندونه د دوی د کور او ځان ساتنې لپاره ډېر مهم دي.